ke dyikpen ndi dinong ekyu. dyikpen nfdinong e-kyu. n di nen Kyu. abuo eyen a Kyu pasradadad ne o ri oned Kyu kije ne ori oned. ori oned o das du osaa o kafa. da duba fe ori oned kafa duom nki ki da o dubne a Kyu dtitem kpaaradadad ne ori oned da kabe kibyi chiom ne oned e a man ekyu. Chuom kibong nki nki nen. nki nen a nang oned a muu nang?a Kyu ne baned mbe a a nyin gamble ga fa a a ri azong baned mbe anyinaki da chi ki kye afanikong a-fu ke bubuo oned mun nfi n-nyin a ka fa wo to a kped esaa kafa Kyu dyikpen ndi yen ndi osowo o-to o-Fu wo a Kyu. Kyu ke bunyin dujit lem ne bani baned. chuab o ri oned. one oto muu o fii o Ryu nyi o ri o. da saa ka fa a a ri as Fu mu ke busong wo chuab a. one oto mu o fii ne oned o da chuab e nang o fii o saa kafa ne wo. a ri a fu oned mu nen. MMA n-shwom a. chuab a nki gi da kye oned buying dyitiem nki ki ene so abuo eyen a Kyu pasradadad. da chi achi chiom nki kichi ki ban oned kafa a shwom o tong ga fua. o rang one mun nen o-been da chi achi ed. nchion anki Ti abuo eyen Kyu erenghe a Kyu. erenghe oso o-ti o. nang ye nang ye mu ne eyare nyi men mu oso o-kyi aso kan erenghe a da tce eyare yen ke na ke wo a tce eyare eyen anyi nyi oso o-kyio. a ri afu bujie baned chuo ba kwu kye bukib mbu ba da ba leme kika butcen eyen nang amu kafa Kise ne onyi yen or ne oye yen ne buan eyen. edu nyi ba da Kyu. baned mbe da shuom kijii ki nyin kambe mbe ba leme edu anyi. ba Fu oned mu nyin nen dyikpen ndi mu okpyubne onyi men or ne buan emen ki nyin eleme ba leme nki nki ene nki. nki nki a ri a Fu osowo o-fu nang nkina nang ye nang ye nyi o-kye a eyare nyi men eyare nyi oso o-kyi o ene nyi wo a chi a Kyu dyikpen baned bato ba ri ba kwa. nki nki a juo ba fuu. oso mu ke Kang Kang baned aga gwo ben